देखो सा हुकम आगर आप वरा देश में यात्रा करो। तू अपना सुरक्षा वा सुरक्षित रेवा वास्ता जित्रा भी चीजा री जरूरत हुया वा सबै इंतजाम करनी जरूरी हुया। जेसि की अपण एक चाकू हर्र टाइम अपण साथा रखनो चावा हर्र टाइम आपनी सेफ़्टी वास्ता।